اقغب مركز شرطة ممكن تلقونو بالحي الي يمنا اول شي تطلع عدل بعدين تغوح عل يمين وظل عدل فغد ميت كيلومتر و بعدين تغوح عل يساغ تعبغ الشارع العام <hesitation> وبعدين تفوت باول فرع بينو يمو اسواق وتظل تمشي وبعدين تلقي المركز على يمينك